اكيد <hesitation> الأرقام من صفر لخمستاش بترتيب عشوائي مثلًا <hesitation> ثمانية بعد خمسة <hesitation> تلاتاش ثلاثة ،أربعتاش، عشرة، اثنين، صفر، تسعة، ستة، خمستاش، واحد، أربعة، سبعة، اتناش.